Edil kaginan nouri ya fa kahrabalog shogola fi, كهرباء shahninan'ogo, حجار حجار battaryen kid logo fa shogolafi, wala odour fa retinay'angin, wala odour fa lamba'yangin, in wida hikir shogoli? Toue tana iygkka urrinan, jittiea dari kiddidan goni twali كهرباء fa shogolosi fa gon donyaga nolowa ke.